איך וואלט געמאכט ד- א פלאן פאר א סורפייז צוזאמקום דורך <hesitation> מאכן די פלענער צו מיך אללין און בכלל נישט רעדן און געגנווארט פון די מענטש וואס ס'דארף זיין א איבערראשונג פאר. אפילו נישט מיט ווינקען, מיט גארנישט, בכלל נישט. נישט אפגעבן א ווייב אז ס'גייט זיין עפעס <hesitation> און כ'וואלט געפלאנט יעדע דיטאל, אלעס אלעס אלעס זאל קלאפן.